खास्मा हमरा बिलरी के बिन दौल सक्तिक रुप्मा यौटा बिन दौल सायत क रुप्मा लेसहु । बिलरी कथी करइ बरिय बिलरी कस्क बरिय करइ । बिलरी हमरा यबिय कथी हतइ र इय बिलरी हमरा नराम्रो रुप्मा लेलेके मार से हमरा हमार धाणना कथी हसइ बिलरी यइतेकी तुरुन्ते हमार बिन दौल काम बन्तइ । बिलरी हमरा घरौमा यबिय इचिका <hesitation> यौठा नराम्रो सक्तिक हतइ इचिका बिन दौल बिन दौल घटना घटे सक्तइ र जसने कि हमार घरौ मा बिलरी यबिय जौ हमार घरौ मा यौठा नराम्रो सक्तिका प्रबेस हतइ । आ बिलरी जसने पैणावा से याहिपारा वाहिपारा मा जेबिय जौ उव हमार लागी नाही दौल हतइ हमार लागी उव काम ना बन्तइ उव कमवा जथी काम करे जइ बणहु उसफल हतइ क रुप्मा हमरा लेसहु । बिलरी के सम्मन्यतया मन्सावा लेवे वाला गलत घाणना इहे हलइ ।